मैं पियानो सीखणु पसंद करलू। क्योंकि गिटार बजोन्दी बगत उँगलियों का छिलणा, नाखूनों का टूटणा कू खतरा होंदु। जबकि पियानो थें सीखणु आसान होंदु। ये मा उँगलियों थें नचेक हम पियानो पर धुन बणे सकदां।